Ny fomba mahomby a a <hesitation> mba hampihenana ny resaka hanina mba tsy ariariagna fahatany a dia tokony mila lanjalanjainao izany ny hanina tokony andrahoanao a tokony mba a <hesitation> sahaza ny <hesitation> kibonao ohatran'izany. Dia izay mba tokony fomba mahomby a ahafahana mba tsy ahafaty antoka hagnarinariagna hanina fahatafahatany.